Po kajhere osht shumë vshtirë me pa dritë, po me ty gjithshka bohet ma lehtë. Edhe kur t'je ma kqe ti diqysh e gjen mënyrën për me m'bo me kesh edhe me ma ndryshu ditën, jo vec ditën po edhe javën. Sinqerisht se di çka kisha bo pa ty. Me ty gjithshka duket ma thjeshtë edhe ma mirë.